मोर् जानल फलफुलके नामके नामावली ऐसन है। आम ,केरा, अंगुर, सन्तरा, स्याउ, लिची, भुइँकटहर, कटहर, बेर, फरेंद, आरु, नास्पति, अनार, किवी, स्ट्राबेरी, ड्रागन फ्रुट, इउरा, खजुरी, जमुनी आदि इत्यादी हैं।